قضاء ليلة في قلعة عتيقة أفضل من قضاء ليلة في خيمة فوق جبل. يعني القلعة بيكون فيها إستحضار للتاريخ وكيف الناس كانوا يعيشون زمان، قديم يعني.